انايا نقولك كيفاش ندير قهوتي نغلي الماء نشري نيكافي ندير لللل- لنيسكافي داخل الكاس ومبعد نفرغ فوقها الماء السخون هداك الي غليتو ماء يغلي بالصفاية بيانسور وراني نشرب هدهية قهوة